Ke <hesitation> ke anu gesel na majjama biasa si li limang jang ri biasa mammaku, saba teai na alai ke si sampulo dua jangna namaliki majjama, na lao kumande pito, ku lao mattole toleki, lairoki je kopi ke ani ke senna wajang biasa to biasa kan ke biasa tama bongina, nasule makale, <noise> kan ma manjioki olo mane makusenneng senneng dolo maenta. Mane gara gara ki olo kopi, matole tole mane mammaki to. De mu lekkong ki to male maki ku mande atau nasurki raga bobo, mane ke manasu mi to dikandemi appa garaga dukaki anunna apuslanna di tumis tumis ragatto utan. Digoreng raga to bete mane pi rokko rokkoi mi to ma hp bantu ke tau mi <hesitation> massumbajang loro. Sumbajangki. Ke lao manjoki to kan ke tama bongiki biasa soropi mangaribi, biasa usse pe sarapan memangi ku mande memang ki olo mane massumbajang mane male. <noise>